gott kvöld Alþingi var sett í dag og fjárlög lögð fram og hér á eftir ætlum ræða við Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra um þau en fyrst heyrum við í fulltrúum flokkanna í tilefni af þingsetningu og við spurðum hverjar verða ykkar áherslur á þingi í vetur við erum með áherslu á heilbrigðismálin það er stóra málið okkar við þurfum breiða samstöðu hvað varðar mörg mál eins og aðgerðaáætlun og að fylgja eftir mikilvægt verkefni sem við þurfum að að leysa

varðar heilbrigðismál efla heilsugæsluna og fleira sem

svo auðvitað erum við með umhverfismálin það verða ákveðnar átakalínur það eru stórir stórir kjarasamningar lausir við erum að vinna með sjávarútvegs málin og og gjaldmiðillinn þetta er allt saman átakamál en við munum leggja áherslu og við munum leggja fram mál sem eru um aðgerðir gegn fátækt um aðgerðir sem vinna gegn svikum á vinnumarkaði og um það að við notum tækifærin sem að nýja tæknibyltingin færir með sér með aukinni sjálfvirkni og gervigreind þannig að almenningur njóti góðs af þar verða skólarnir í lykilhlutverki en auðvitað eru það heilbrigðismálin og greiðsluþátttakan og aðgengið og rekstrarformin sem við munum líka leggja áherslu á þetta er auðvitað fyrsti veturinn sem ríkisstjórnin situr þannig að það er heilt þing sem ríkisstjórnin hefur til þess að koma sínum málum áfram það sem verður efst á baugi auðvitað eru efnahagsmálin tengd mál kjaramál og þess háttar áherslumálin verða að þessu tagi við auðvitað erum að vinna að uppbyggingu á ýmsum sviðum eins og heilbrigðismálum

en aðal atriðið finnst mér og það sem reynir mest á ríkisstjórnina er að stýra vel og af ábyrgð í uppgangi við erum að takast á hér um heilbrigðiskerfi fyrir alla við erum að takast á um menntakerfi fyrir alla og vegagerð sem þjónar byggðum þessa lands við erum að takast á líka í aðdraganda sveitastjórnakosninga og það verður áberandi við í v g erum með þingmál sem snúast um réttlátara samfélag baráttu gegn fátækt félagslegan stöðugleika um græn sjónarmið um kolefnishlutleysi og um miðhálendisþjóðgarð um málefni hælisleitenda fylgdarlausra barna og fleira og fleira líkt og áður þá leggjum við áherslu á byggðarmálin sem við lítum á hatt yfir öll önnur mál sem skipta þetta samfélag miklu máli inn í það kemur uppbygging innviða heilbrigðiskerfisins menntakerfisins samgöngur afhendingaröryggi rafmagns og svo framvegis við þurfum að leggja áfram áherslu á heilbrigt

huga betur að málefnum aldraðra húsnæðismálum unga fólksins og svo framvegis svo það er af nógu að taka og við komum bara hress til starfa og tilbúin í slaginn við Píratar ætlum að leggja áherslu á það í vetur að vinna út frá málefnum ekki út frá því í hvaða flokki fólk er við viljum reyna að komast út úr þessum skotgröfum við leggjum áherslu á upplýsinga og tjáningafrelsi á lagfæringar á

réttarfari sér í lagi út frá uppreist æru og

aftur til þjóðarinnar og munum leggja fram frumvarp eða þingsályktun til væntanlega forseta Alþingis um velkominn Benedikt eins og glöggir áhorfendur hafa séð var Viðreisn nú ekki

í þessari upptalningu og ástæðan er sú að þú ert hér áherslur Viðreisnar ef við tökum mín mál þá eru það skattamálin það eru kjaramálin sem skipta auðvitað mjög miklu máli það eru bankamálin þar erum við að tala um hvernig viljum við hafa skipulagið á bönkunum til framtíðar með fjárfestingabanka og viðskiptabanka hvernig má sambandið vera þar á milli nú svo erum við

stór mál landbúnaðarmálin sjávarútvegsmálin þar er sáttanefnd í gangi það er nefnd í gangi að skoða gengismálin en svo erum við líka með málefni aldraðra jafnréttismál og margt fleira það eru mörg stór málefni sem verða á komandi þingi og mörg þeirra eru reyndar þess eðlis að ég á ekki von á þau verði endilega átakamál en

vinna saman að því að færa til betri vegar snúum okkur aðeins að fjárlögunum því að þau eru kannski undirstaða

margs þess sem þið gerið á Alþingi

stefnt að fjörutíu og fjóra milljarða tekjuafgangi samkvæmt frumvarpinu svo segir reyndar að eitt

áherslumálum frumvarpsins sé að fólk sem býr eitt og þiggur örorku eða ellilífeyri fái að minnsta kosti þrjú hundruð þúsund krónur á mánuði í stað tvö hundruð og áttatíu þúsund og þegar maður horfir á þessa tuttugu þúsund króna hækkun þá að gera nóg auðvitað má alltaf um það en það sem verið er að gera núna er það að verður lífeyrir almannatrygginga jafn lágmarkslaunum og það var markmiðið sem löggjöfin setti sér þegar þessu var breytt og

verður gert í upphafi næsta árs á næsta ári verða lágmarkslaun hækkuð upp í þrjú hundruð þúsund krónur þannig að við erum að stíga þarna mjög stórt skref og þetta kemur í kjölfarið á öðru stóru skrefi sem var tekið í fyrra

þúsund krónur og það sem kannski meira var að var dregið úr alls konar skerðingum það var þannig sérstaklega fyrir fólk sem átti mjög lítinn lífeyri kannski fimmtíu þúsund krónur í lífeyrissjóði hann var skertur krónu fyrir krónu þannig að það fólk var alveg jafn eins statt og fólk sem hafði aldrei lagt í lífeyrissjóð þarna var fátækasta fólkið getum við sagt sem var með þessum hætti og úr því er búið að bæta og það hefur notið verulegrar kjarabóta á yfirstandandi ári

við verðum að horfa á það líka að þarna er í almannatryggingakerfinu búið að bæta við mjög mjög stórum hluta tugum milljarða en því var breytt það var þannig að það var skert svona óskaplega alveg hundrað prósent upp í minnir mig sextíu til sjötíu þúsund krónur en úr þessum skerðingum hefur verið dregið og nú er líka búið að hækka tekjumarkið það er talað um það að útgjöld til heilbrigðis og þau aukist um sautján komma sex milljarða á milli ára og

fyrir utan laun og verðlagsþróun einmitt þessir milljarðar hvernig skiptast þeir því að í samhengi við þetta sem ég sagði áðan þetta eru háar upphæðir fyrir hvern og einn einstakling þá er þetta kannski ekki stórkostleg breyting ja það munar auðvitað mjög miklu fyrir einstakling sem er ekki með nema tvö hundruð og áttatíu þúsund að fá tuttugu þúsund krónur í viðbót þannig að ég við verðum að horfa á þetta þannig að

það er enginn sem telur að það séu einhverjir smápeningar ef menn eru

ekki með meira heldur en þetta þannig að ég held

sem betur fer er stærstur hluti helduru í alvörunni að þeir sem eru með tvö hundruð og áttatíu þúsund krónur á mánuði fá tuttugu þúsund krónur í viðbót að þeir líti á það sem háa upphæð ja ég held að það muni mikið um það vegna þess að þegar þú ert með tvö hundruð og áttatíu þúsund krónur þá veltiru hverri einustu krónu þannig að það munar um það þetta er ekki eins og fyrir einhvern sem er með

sjö hundruð þúsund þá finnst honum þetta vera kannski minni fjárhæð en þarna erum við að tala um um hækkun upp á geturu aðeins farið yfir það hvernig þeir skiptast ja það má segja það að þeir skiptist á

á milli almannatryggingakerfisins það er að segja þá erum við að tala um lífeyri öryrkja og eða rúmur helmingur og það sem eftir er fer í heilbrigðismál þar af fara um tveir milljarðar í

viðbótar í nýja Landspítalann sem verður byrjað á núna loksins loksins árið tvö þúsund og átján seinnihluta árs þá verður byrjað og þá erum við komin á vegferð þar sem við erum komin með nýtt sjúkrahús árið tvö þúsund tuttugu og þrjú samkvæmt áætlunum það var rætt við

í kvöld og hún segir þar að henni sýnist að það sé nær engin raun aukning í rekstur opinberra heilbrigðis og öldrunarþjónustunnar hún segir varðandi heilsugæsluna raunaukningu upp á tvö prósent sem að sé vissulega jákvætt en allt of lítil

þau áform sem hefur verið talað um að þurfi hún talar um að aukning til heilbrigðisþjónustunnar heilbrigðisþjónustunnar sé fyrst og fremst í einkareknu þjónustunni í gegnum sérfræðiþjónustuna er þetta rétt já ég átta mig nú ekki

alveg á hvernig hún hugsar þetta en auðvitað eigum við ekki að vera að horfa á nákvæmlega rekstrarformið við eigum að horfa á þetta út frá einstaklingunum og það eru einstaklingarnir sem njóta þá meiri þjónustu sem nemur þessum milljörðum og þetta eru svona um það bil fimm prósent aukning sem við erum að horfa á þar raunaukning og þá erum við ekki að taka inn í verðlagshækkanir og það er talað um átak í geðheilbrigðismálum og heilsugæslu um allt land hvernig ætliði að tryggja það að peningar sem verði settir í þetta fari raunverulega í þann málaflokk en ekki bara í einhvern annan hefðbundinn rekstur því að það hefur verið talað um að það hafi kannski gerst hingað til já og það er alveg rétt og það skiptir mjög miklu máli að vanda vel til þarna í þessum málaflokki af því að sums staðar úti á landi eru eru geðheilbrigðismálin er þeim alls ekki nægilega vel sinnt ég held að eini sálfræðingurinn á Austurlandi sé að flytja þaðan núna þannig að það er þá afar mikilvægt að bæta þar við bæta geðheilbrigðisþjónustuna þannig að þau fái reglulega þjónustu geðlæknis líka þetta

geysilega miklu máli og þá erum við ekki bara að tala um þetta í gegnum heilsugæslustöðvar eða sjúkrahús heldur erum við líka að tala um að þetta í gegnum framhaldsskólanna þar sem á að bæta í ég held að þetta sé svona sá málaflokkur sem bæði hefur verið mikið í umræðunni að undanförnu en sem við töluðum mikið um í okkar kosningabaráttu að væri mikilvægt að bæta í tölum aðeins um ferðaþjónustuna þið frestið gildistöku á hækkun á virðisaukaskatti fram til fyrsta janúar tvö þúsund og nítján

fjárlagafrumvarpinu þá er talað um að markmiðið sé meðal annars að

svo ég lesi það beint upp stemma stigu við ofhitnun í efnahagslífinu það er líka talað um margvísleg neikvæð áhrif á ferðaþjónustu álag á náttúru álag á vegakerfi löggæslu heilbrigðiskerfi ójafnvægi á vinnu og húsnæðismarkaði

styrkingu krónunnar og sagt að þetta geti skapað andúð og spennu í garð ferðamanna

við með þessu og er það hreinlega stefna stjórnarinnar að fækka

nei en eins og sagt er þarna að þá er það kannski að hægja á þessari aukningu hún hefur verið geysilega mikil á undanförnum árum við þetta þegar við erum með tuga prósenta hækkun ár eftir ár að þá sjáum við einmitt þetta það hefur verið mikill ágangur á ferðamannastöðum

frá þegar björgunarsveitir eru kallaðar út til þess að leita að ferðamönnum eða hjálpa þeim sem hafa lent í vanda þannig að álagið kemur náð að stýra þessu nægilega vel fram að þessu og það er það sem við erum að stefna að þarna við erum ekki að hækka er skattlagning rétta leiðin til

já ég held að það séu mjög eðlilegt að

að tala um atvinnugrein sem hefur verið notuð með því að vera í lægra það þýðir það að erlendir ferðamenn sem koma hingað þeir borga þá almennt lægra virðisaukaskatt heldur en Íslendingar við erum að tala um að breyta því og þessi breyting mun ekki hafa áhrif til hækkunar á virðisaukaskattskerfið almennt heldur lækkum við á móti til

um eitt og hálft prósent það er

þetta mun hafa áhrif á neysluverðsvísitöluna það er að verðlag á að lækka lækka um hálft prósent hvað erum við að gera við erum að færa útgjöld frá íslenskum fjölskyldum yfir á erlenda ferðamenn það er meðvituð ákvörðun rétt að lokum stóra spurninginamerkið í fjárlögum það snýr auðvitað þú sagðir í viðtali í dag

við fréttir að þér þætti tónninn jákvæður í upphafi viðræðna í frumvarpinu er gert ráð fyrir þriggja prósenta launahækkun á næstu ári nema þar sem kjarasamningar kveða á um annað nú ætla ég að leyfa mér að fullyrða að ýmsar stéttir þarna úti séu ekki sáttar við þriggja prósenta launahækkun af hverju ertu svona jákvæður ja það er nú kannski bara

ég er svona bjartsýnn að eðlisfari þar að auki hefur mér fundist það tónninn þegar við höfum verið ræða við forystumenn verkalýðsfélaganna þá hefur mér fundist

verið jákvæður hjá þeim þau eru núna til dæmis b h m þá eru þau að horfa

á sínar sérkröfur þau eru öll félögin sitt í hvoru lagi sem koma leggja þá áherslu á sínar snúa þá kannski að vinnuaðstöðu vinnutíma námi menntun símenntun og svo framvegis þá munum við vinna með öllu atvinnulífinu má segja á sama tíma það verða allir samningar lausir árið tvö þúsund og nítján þannig held ég að við getum farið inn í nýtt umhverfi við erum að nálgast þetta með allt öðrum hætti sem samvinnuverkefni

og við sýna ábyrgð ná þannig árangri og varðveita kaupmáttinn það er það sem skiptir geysilega miklu máli höfum einu sinni lent í hamförum af mannavöldum á þessari öld skulum ekki endurtaka

forsætisráðherra sagði í viðtali í dag að hann boðaði nú annað hrun þess vegna er það einmitt sem það er hætta á því og við skulum reyna að passa okkur Benedikt Jóhannesson

takk fyrir komuna í Kastljós ætlum að segja þetta gott og skipta yfir í menninguna gott kvöld Danir koma fram við okkur eins og nýlendu og við þurfum að rísa gegn því segir grænlenski rapparinn hann er meðal listamanna sem taka þátt í listahátíðinni í Gerðarsafni en hún er helguð fullveldi og nýlendum þetta er þriðja árið í röð sem listahátíðin er haldin í Gerðarsafni í Kópavogi og stendur hún út september yifrskrift hátíðarinnar í ár er fullvalda nýlenda tilefnið er hundrað ára fullveldisafmæli Íslands en hátíðin er fyrsti hlutinn í röð viðburða sem tengjast því við

erum að nýta þetta tækifæri til að skoða svolítið Íslendinga og

rýna í söguna og íhuga stöðu Íslands í heimsins diskúrsinn eða umræðan í landinu er ekkert svo ólíkur í dag eins og hann var þá og það er kannski eitthvað sem sem er áhugavert að rýna í hvernig við lítum á okkur sem þjóð og hvernig okkar er og þá kannski líka líta til framtíðar í framhaldinu hvernig samfélag viljum við vera á hátíðinni í ár koma fram um sextíu íslenskir og alþjóðlegir lista og fræðimenn sem velta fyrir sér fullveldis og á ólíkan hátt þar á meðal eru hjónin

Ólafur Ólafsson og Libia Castro sem hafa unnið mikið með stjórnarskrár undanfarinn áratug verkið sem þau sýna á

nefnist stjórnarskrá er ferli

fyrsta tækifæri Íslendinga til að sjá allar íslensku stjórnarskrárnar

sem hafa verið í gildi á Íslandi á einu bretti stjórnarskráin

nítján hundruð fjörutíu og fjögur og nítján hundruð og tuttugu

verið sýndar almenningi

beint sérstaklega að Grænlandi Færeyjum og Íslandi er rísandi stjarna í grænlensku tónlistarlífi og hefur vakið athygli fyrir ögrandi skoðanir á þjóðfélagsmálum í Grænlandi og sambandinu við Danmörku